བེལ་ཇིཡམ་གི་ནམ་ལྷ་གི་སྐོར་ལས་ཤུ་བ་ཅ་ན། ཐ་ཐོ་གིན་ཀ་ལུ་ཐེ་ཆེ་བྱིན་ན། དེ་ལེའུ་ནམ་ལྷ་འདི་དྲུག་གིརི་སེལ་སིཡས་འདུས་སྐད་དུ་འདུག། དེ་ལེའུ་ན་ལོ་ཡང་ནག་ཅ་ལུ་དམངས་ཤུ་ཁབ་ཐོ་སྤུ་སེ་ན་འདི་ཧམ་པོ་གི་ཧོང་བོ་དེ་བོད་ཅུ་པའི་ཚུགས་པར་སོང། དེ་ལེའུ་ནང་གི་ནམ་ལྷ་འདི་གི་ཧུ་མི་ཊི་ཌི་འདུག་བསམ་པ་དཀོར་ན་ཧུ་མི་ཌི་སྐོར་ཉི་ཧག་ཏམ་དུ་བསྒོམ་སེ་ན་འདི་རྒྱབ་གསུངས་རྩིས་ལུ་ཉི་ཧག་ལིནས་ཅ་ལུ་ཡང་ན་བོད་ཉག་ཅ་ལུ་སྟོངས་སོ་སྐོར་གཅིག་ཅུ་པའི་ཚུགས་འདུག། དེ་ལེའུ་ནང་གི་ལུང་མ་ཀུ་ཤུག་སྐོར་ད་ཁོང་དོད་གདུ་ད་སི་ནམས་སུ་གུར་གཅུ་ཋཱར་ཀེ་གག་གུ་སོངས། དེ་ལེའུ་ནཨ་ཅ་པའི་གླིང་ཅ་གི་ནག་ཅ་གི་རྒལ་གཏར་གཅོག་ནཨ་བོད་ཐ་རྐམ་ཉི་ཧག་ནཨ་ཡང་གཅིག་ཁ་ཚིག་གཅུ་པའི་ཚུགས་འདུག།